Izy ka fa magnagno dia alavitra zah na magnagno vôiazy lamoziky tiatiako tandregnesagna tsy tô zey boky nenregistregna satria aminah lamoziky zah misy feon-kira ,misy feon'olo mivôlagna mihôvahôva ny <hesitation> ritma, igny mampilamigny zaho ndraika ahitako tsirogny amin'ny dia ataoko. <noise>